د وريجو ډولونه ډېر دي لکه باسمتي، جاپاني، جېسمن او سری وريجې. باسمتي وريجې اوږدې او خوشبویه وي. جېسمن وريجې نرموالی لري او له آسیايي خوړو سره ښه وي. سری وريجې غذایي ارزښت لري. باسمتي له قورمې سره ښه وي. جېسمن له چکن یا سبزیو سره ډېر خوند لري.